Misy dingana maromaro tsy maintsy arhina zany lafa tegna hanao fomba fanofana fiara andafy any. Voalohany e, mila jere hoe ino fepetra takia amin'ny fanofa ny fiara igny amy firene io. Da rehefa vita zay da maiala mandeha amin'ny toera ividiana ny fiara iny amin'izay da jereo koa hoe ino ny fepetra momba ny fihantoa azy. amin'ny farany amin'izay jerea ny fiara da vakia soa heky ny fifanaraha zay vo manao sonia.